Mubaŋuum mara élunlum man gupurénlo mé wara ébang maal kankaan waaf wamémééŋ waan aan awaré abando. Ēkaan mali mujébi, ébang bucaŋéni jambi bukajéén, musileeyi ma mismé nubando jambi bujo